Wor Australian kunnen, majaboa, shushua, shabalakea, dengua, <hesitation> sukumawikia, manavua, mrenda, cabbage, fruits yaani ishin workia, yaani won akii mananasia, maeden mavavua, dengua, won tan kulli wot jebifte nyaati .midani, foni, mayeden worki <hesitation> orruati, worki dukati, won tan kulli myaati ishin dib ete sagale ishin nyaat tana.